اذا تفرغتو لمدة اسبوع - اول شي اقعد اعملو اقوي نفسي بالاشياء الي انا ضعيف بيها ، يعني ابسط شي اللغة، الانكليزي اقوي نفسي اكثغ بالانكليزي، اطمش كورسات، اتابع افلام بدون ترجمة ، هذا الشي الي غاح اعملو من الصبح لي الليل، بس اركز على هاي الشغلة حتى ارمم النقص الي عندي